बेलन <noise> वसा तो रोटियां बना बा में काम आवे। फैली आपन आटो लगावा, आटो लगा के रख दा। फेर गैस छलावा <noise> और तव्वों रख दा, फेर जीके बाद में ऊ लगायो आटा से घेरी बनावा। फेर घेरी ये सुक्का चुन में लतपथ करा। आफ़न चकला में धरा, चकला में धर बा के बाद आफ़न बेलन उठावा। ओर बेलन ये आगे पीछे ऊपर नीचे करके ,रोटी ये गोल शेप दे दा । गोल शेप दे बा के बाद आफ़न <hesitation> तव्वा पे पटक दा। ई प्रकार से एक बेलन आटा ये सपाट कर देवे। <noise>